لو عاوز تخيط زرار علي قميصك اول حاجه هتحتاجها ااا بقره و ابره عشان اامم نحط الخيط في الابره وبعدين نخيط زرار لازم زرار طبعا نفس لون القميص لو زرار القميص ضاع و بنخيط من الفتحات الموجودة علي القميص بندخل الابره جوه الفتحات ديه